شنوهوا نوع الصداع اللي ما كايخليكش تنعس مثلا الصوت العالي ديال عقارب الساعات! النباح ديال الكلاب! البكاء ديال الدراري الصغار الى آخره؟